Sə da yo ndzama aku ndəu kafin yo i nyi. Ya ghəya nyi təlkur tə njirawawa a ngani. Ma məna shili ma a təwa likatəkata a ghəya a tə hya atə təwa adamu ana hawawu. A da namən nga ghəya hədzaɗə wa, hyel nga ɓatliya, ya hədzaɗə kəmən kuma, macha namən kərista, məno məra a da əo a da ghəya ɓələ nyi da wa. Əngho sənda yo nəɗa aku ndəu kafin yo həa: yo nəɗə ya, ama ngyakə ngyar ndə na? Tangərma nyi, ama nyandəla nda? Nyandəla nda ya, sə ɗimi ku nyandəla nda ya? Sənda njirawawa a o nəɗə parakə ya nacha tanyi nə ta ita ɗa tə kər na a ba a ənya, nacha nga: nyandəla nji ngə ya, mava əngə ya? Nyandəla nda ya, mutiya kwa ya? Nyandəla nda ya, ənghəu ə- əu katə na mələm ndo nəu ya?. Ɗang gagaɗə gagaɗa, sənda yo nəɗa aku ndəu. Ma ya shili təwa shiləka, yo nəɗari: nacha ya ya, shiləkə ja ya, a da tsa ndə ngə wa? Wi shiləkə nə wi shiləkə nə voa na nda biya na, abəra ya, ə kanjamau na. Nacha ngə ja sakangə ya, yo nəɗari, chul shiləkə da tsa cha ya? Ma a da wa ya, a do mashi nyi ya? Ma a da wa ya, utla ɗimi tsa cha ya? Ma a da wa ya, dəhə sə inga, yo nəɗari, məlka bada nə hyella da ma hyella ki nə ea ga a a ku pama ea. A da o dləu ngulisha a nda eo ya da o dləu nda wa. Banda əngə ya, yo nəɗari, ama nga, i hyel zəma, ləhə cha dzər hyel zəma, aa naɗə cha dzər hyel tlakə hyelləu. Vanya ndə sə da damanyi nə wa, nacha kəl dlə dunəya nyi. Amma ma cha la a kwamalakəu, cho pinda hakilu nyi səɓətə ga cha gadləbiya kwa nda, cha həltə hakilukur kwa nda. Ma cha ma i, cho sa mbadlə nyi, kamətə kamətə kaməta. Ma cha kya da kwa nda cho fəu o sə səmsəm a ku nya cha məlka o, o, o həbiya shiunir mbadlə nda dzə nyi. Əngə cho həltə kwa nda, har kwa nda o nda hə nyi. Chulkə ngə ngə a yo i ndər sa sasa sa wa. A yo i pa a wa, a da kər mbadlə tanyi wa, kala sənda ndə nda o fəu sə ɗimi aku aku nya cha o o ku nya cha ko kuwa ku chira cha o həbiya nyi aku hakilu nyi, a da yo i wa. Naya tsəu a yo i ndə nda o char ɗa gəna ga cha həltə hakilu ɗa wa, a yo i wa. Yo i ndə nda yo həa, eo ki səsə u ngyakə ngya kəea. Eo idzə kəea, ənda cha la a ɗa, ənda ya la a nyi. Macha hyella nati, eo uya gəna ga ea ki məra aku ki kəea. Macha hyella fəutə ɗihir gəna aku dza ea, mangə ea ma i ma ea daɓiya dzaɗəu, eo ki haɗa eo ki daɓətə chi, ya hyel tlakəu, cho tso fəkə ea papa akur nə uya gəna. A yo i njo gadlə ɗa ana sər chi wa. Ngam sər chi, akwa shakər nə ndə gagaɗa. Ma nja həbiya nghə əngə njo ki mərtə nghə tatləu, njo ki fiya nghə tə babal, njo daɓətə ngha. Kəl ana heli gə upər gə ko upər heli ko chuɗa vu i na puchi ənya əzəkə ənya əzəkə har kwa nda biya aku kəra ka, gəna nda nja həbiya nghə nə nda nga. A nacha ki fiya nghə gə gəna nda wazəɓai ko watlə kərnghə kwa wa. Ga nja həbiya nghə tanyi nda, shakər ngə nacha nga. Əngə tsəu vanya ndəu, cho hətə ki, ənghəu cho hətə aro na ki, cho həbiya ngha abəra ki ɗa ya, haba am ka la a ki ɗa, ai ki dəgal atsa ya. Ɓiti aku ki ɗa, mi ku ki ɗa dəhəu, ya o ki ndə nda cha həti. Ngan ma a, ma a ma a aka hakila ngan ma a wa, cha ki həya saru ana akwati, ga həya saru ana gadəmbul, ga pəu nghə kwa. nacha nau ɗəlbiya nghə akwati bale cha pəu ngha ka gadəmbul kwa wa, cha shil həbiya nghə ni. Ma ka ki həya sə kətəhəu, cho na nanə ja akwana, sə inda nanə ja, a na a nda wa yo ɓəlandə nyi sər tlakə nyi. Ma a da wa, həlbiya cho həlbiya həhəla, cho ɓəlandə nyi sər tlakə nyi ba a biya ba a ngya nghə tahaiu. To a da njo a njo a da yo i ndə nda o gadlə ɗa ana gəzhi wa. Sənda pa a da tsa kə nacha ngə ko shil tliya ɗa gəzhi ni ga ya hə ngha, a da yo i pa apa a wa. Ngə tsəu, banda ənga, a da yo i abəra ya, nji nda aku pama ki kə nda zə tanyi ndo za za zə tanyi ndo za aku ki kə nda, a yo i wa. Ma ka go ki kə nda, a nya həba do ki kə nda pa apa a wa. Ma ngə ya zəndə abəra ya chul sə wi nga aku ki naya a da yo i wa. Ngam mya? Kwa ngyar piyar ɗufəu kwa i ya ngya nga ana hirgyaɗi, a da na a da na guhi kullum wa, ku ki kəhi wa, nacha ngə chul ndə nda yo i. Banda əngə tsəu, a yo i abəra ya, naka ko shili gadlə ɗa, ənghəu kə hya atə saka nga, ko səmari, abəra ai a janga ti ya, ya aka janga nda wa, naka taa ndəɗiya, naka taa biya ma a bada wi yi hong wa bale ka na ko janga wa. Ko shili shandə ɗa kər ai digər tsa ya, sə da wa, sə da mər kə wa. Ngwa ka tla gəzhi wa, pa apa a. Ɗang sənda njo tla gəzhi nə nə ku imahi i ənya, ga nja həbiya nda, ya a sənda da ənda wa. Naya kwa i ya ndə nda a janga ti wi nə janga na anə ya nani kwa dlədləɓə nə ngulisha a. Akwa i ya tsəu bada a da cha maləm wa, amma cha ɗa de a ndə nda janga ti. Akwa zəndə cha jigabiya cha cha, akwa zəndə cha jangati, ya cho tsəfəti. Əngə ngə sənda yo i aku nji nda ndə nda o shili gadlə ɗa. A da yo i tsəu, abəra ya, ənghəu macha naya o nau a yo i sənda mo məra jirikur kəma cha ɗa pampam wa, a yo i wa. Ko la a saka nga pam jiri ngha pam jiri ɗa, sənda ya ki dlədləɓətə aku na a na vi mbwa alə nda, a yo nau shili mo shi təkəya wa, a do nau wa ngam mya? Jirikur kəma pampaməu. nə ngha nda ko dla ama, naya kuma yo nəu yesu. Ama ngə shili ɗaɓa? Ya moshiya, a do ɗa pa a wa. To a yo i wa, abəra adini pampamm pampampamm wa a yo i abəra ya jirikur kəma pampam wa. Chul sənda pa a yo i ko shili shakər na a nga. Amma ənya nani, a ɗa ti ku imahi i, a da nacha ngə ndo nəɗə wa. Ndo nəɗa nji inda na gəna. Kəl nda ndə nda na gəna nacha ndo həa. Ya ma ka ɓəla bada ma i nda njo ma i aku dunəya ənya, kəl nda ngulisha a ji nda na uya ngulish ənghə ku imahi i da njir nə njir uya nguli shili kuma nə njir njir uya, nanda ngo ɗaɓiya dzaɗəu. Nakə kwamalakəu nda a hya atə aku ki talaka ana zərsal na hya atə aku ki talaka kəlnda nahi ngo gwa a kərnəhi hyo hyo hədzaɗəu. Amma ma ku imahi i zərsal nda hya atə o ki talaka ana kwamalaklə nda hya atə aku ki nə njir uya a njo daɓiyadzə wa. Ma njo ma i ma, iyayi nda a hya atə aku ki talaka ana iyayi nda hya a hya atə aku ki talaka nanda go daɓətə kər ndo ma i. Iyayi kuma nji uya ana njir uya nanda ngo ma i, əngə ngə nguli kənda o nəundi. To ənya a ɗati cha ka <hesitation> sər jigadəma agaɗə gagaɗa, sər jigadəma cha gagaɗə gagaɗa. Ngam sərtaka biyatə o shakər nəmən oal oal oal oaləu. Macha ku imahi i bəja shilitə nda ko hau cha ka aku hima ka ka naɗari, ka zəndə laku nda ko nəuwa. Piya tang ku vi ka mər aduwa ka pətlənya anə hyel tlakəu, hyel tlakə o char nghə ya abər a ndə nda ko biya ko həa. A da wi alenya jiri inga abəra hyel ngo tabiya ngha ndə da ko hə wa. Amma ka mər aduwa hyel tlako tsəu chabiya abəra anə ndə nda ko həa. Macha ku nə hyel cha hyel o tsəu char nghə abəra ya ana, ənghəu alama ndə nda ko ki na həa. Ma ngə ka la a a da kutla aku ndə ngə ka har o kəra kə nga biya tang kwa, ka da nda ki na abəra macha naya zəndə ya, ya kafin ko a macha naya zəndə ya nga a səwa tanyi ti. Ɗang sənda məno kina nəɗə macha namən mahi i aku sənda aku yakə gyakə ngyar ndə nda məno kina həa. Ngam mya? Tsa mən da ɗa ngə mən ya ghəya natə abəra hədzaɗəu wi daɓiyadzə nga nda a da vanya ɓələ nyi da wa, kəlnda tə go təkəbiya mənəu. Hədzaɗəu a namən na ghəya wa, fwatəu a tə ka adan mən ana aman hawawu ana adamu. To a da sər tələ ngə wa, hədzaɗə pa a wa. Ka piya tang ku vi ka ɗəməbiya ngwahya a kwa, aku sənda ko kina məra ma ko hədzaɗəu. Ko kwamalakə cha ko zərsal cha ka ngya tang a ku vi ka mə ka ka ɗuməbiya ngwahya a wa aku chul ndə nda ko ko kina həa. Ngwa ka da həa ngam ka la a gumagumakur ndə wa. Əngwa ka da həa ngam ka la a gumagumakur kwamalakə wa. Gumagumakur kwambəlakə kwamalakəu tsa kə nda, gumagumakur zərsal tsa kə nda. Sənda ko tama ko ki uya nda, a ko ki uya wa. Nakə tsəu zah sənda ko tama ko shili uya nda a da ko shili uya wa. Kwa ɗa ja kwa shili ɗa saka nga, memako hyo ngya hirgyaɗi yo ngya piyarɗufəu. kəlnda guhi aku ki kəhi kalla bəji, njo go pama hi. O nda ɗa saka nga a həɗatə nji nə hi. Mangə nja həɗa a hi, mi vanya? A tsəu ndə do pama hi balle nja ɓatliya pama hi wa ya, myo ɗə myo ɗa myo ɗa hyo tama? A kəlnda hya təkəa, sərtaka mərti gyalkur a təkəra hi. Nacha ngə ja, sənda yo i na a yo gwa a, aku ndə nda yo kina həa, nacha ngə sə ingə ya jigar nga, ya a da kəl naya wa, dəhəu nji, macha kwa piya tang kə ku vi ko jigadəma. sə ingə ya jigar nga, tsa atsa a tanyi ka jigadəma kafin ko biya nakə kwamalakə ko nəu sal, gavin nakə sal ja, ko ngatə kwamalakə shili abəra am anda ma ngya.